<hesitation> nu idiom mu ominoye mu diya awei odisane asu ohovro ohovro mu diya idiom yor iye idion nu mu der blese okove okove nu mu diya uder nu idiom nu ibi yaw yon mu ivom ifany wor mu tuwany ma mu yaw ikio mokowo mokri gbiye wo uboni va jan udokoma mu mu yaw garri wowo mu diya okonu evon ibraka eyi kpen nu emene ibraka yor okonu ifainy wor mi kiowo ma- a mu wa bidamene krese eniyor edaduko ma mu owei nu ekotu mu owei ini eder idiom yor boko nu ikpei baw deram nu nu modiya okonu idiom iva guwa tutu esirehinetu ubavi nu uvitii eduko mamu mu der idiom yor okonu ima bi eyon di mu ifainy wo under idiom okom ibna bi yor nu itany wor der idiom okonu ima bi oyaw yonemu itany wo ifany wo yor okpomde do iwin oyayor oso ogen wo igiri evon wote mu uvai me kokro ewei mu wai oyo uboni iva nijan idiom nanu me diya yor akra bow nubow bow awei oho nu ikpen okonu mu di idiom udi uta di idiom nu ohony ogbanke do iyan ikio mikiese itainy wo inum ikir nu otiehine. Oyin ahum ohovo nu ovamu didiom kom, ahum nu mu didiomyor ohovo nu ova mu di diom yor kom oya inum ekwe yor nu okwene ojan idiom mu di ohonu isi idare iso egbany ikrin mu idiom mu di awei ikrin mu idiom mu di odisan ikrin mu idiom mu di mu isi ahum uta di idiom ikpe oho mu di awei wei ma odisan ma asu ihelasu ma nyawte ikio nu iwin gbora okiete utam wowo me nu iwin me mi jamina yor mi birie kome di- diom miyi oho nu isi derte isu egbainy mu iwin asu isu iderte isi igbany mu iwin asu ma mi yor te amin nu inu. nu ikpen okuno me yon miovom amin miyom de mida mi diya udi idiom nu ugbany ke do okonu awei owei yor akpei ifainy wor kre ijislohine idiom mu yor irere mu iwin itany wor gbla gbla idiom irere mu utany wowodu iyorte ikpom kiete utam wowo idiom ukro der wenese okove isen nu eni etave mue ya yor ka iyan ubow ubow mu va mene ise yor mu dioma ovon okuovo ova der esen yor woka mu mu mun ma ma woka ukro yaw te ikpom okiete iwin wor oyan ubow ubow nu evome der esen nu woma diya Oyan ubow ubow nu ova mene nu esen yor okova dian ka omu inakre irara nu ikpen okonu omino we nu ekotum ominowei mu mahine mu iwin aweii odisan nu asu okonu owolmu yayor ikpen okonu mu mahine mu bow osinumowo mu mahine mu ubow onumawo mu mahine mu obow unutuwo owe nu ekotum owwi nu wo mu ia mu bro ikpen okonu mu mahine nude asuue yor ina inamu dera ina ima nu ikpen okomu mene ina inu oho na do mu mene donu odin donu mi yaw odianke mikiye utany wowo udoko mo umahine mu sue aswei jokoloba joe joe joe mu swei aswe nu igba mu swei aswei nu igblom hine nu wo, ma oyaw te ubu boma oya kie te imin mo <hesitation> awei inum mu diya oderi odisan inum mu diya oderi awum inum mu diya odiya oderi ihelasm inum mu diya oderi eyan imominewel evonu eblemasenu me di diom ihelasu ebedeam ivom asu ka me didiom do inum nu ikpen utam awo oyi mamu awei yan idiom mu diya odisan yan idiom mu diya ohonu isi mita phene mitul iso iyisa okro uan idiom mu diya do ma oho mu jama a mutatul iso egnany nu mu mese do idiom mu yor iseminite mu otamu wowo do ohonu awei mu weiyu utamu owowo kre odian na hinete nu idiom na muta mu utiua ka tunu utam wowo kre mu vovowa. Aswei otroke mu re re ma mu yaw idiom nu ohonu oman mu yaw yon mu enuwo yanwate iwigbora kiete utain wowo ukro duko mamu udow idiom ubow yor murere du mu da mu okonu utam wowo mu soma me da bregina imu mu diya kom nu utain wowo mu jamina kim iyor inum nu umomin owei me brigena oho nu me brigena my da kper baw ma mu oso nu omahine suwoma mu von ubow na var yan okomu diya ma yor ivom wo oyi inum mu tohine du imi gber imigber du utam owowo yor mu kri somia idom nu ikpe okonu mu di ihalasu oyi ubilin ewei evo eyor ma mu ubilany ohovro oho bau me wene diya <hesitation> mowin awei abo idion nu ikpen mu di mu iwin odiscin abo idiom nu ikpem mu di mu iwin awum abow udokomu di oibilany mu iwin awei du ubow miva semine mu utany wowo mu ivin awei oyi ovu ka blodu me me kperi oweivrio ma mu awei okomu di diom odisian okamu di diom awum okomu di diom ikrikri abo udu kro mene idiom yor mene idiom uor okonu woka miri vi nu wo abow kuma diya eminetu idiom ma mu okonu mimene mimi okonu ewei me diya kom Ubow yor udoko mu me ne ubow yor ma okro yawte iwinkio okiete utam wowo idiom nu ogbanke mu dera uder du oyan iwinkio mu kro veke okpoki nu oginese mukelu adu okpoki yonu ovadenu idiom yor kar oyor uboro nu idiom yor ijan odamu menedu mene okonu ikpei bae diya ohovi imiger imiger mene tosine utain wowo niwin awei miwei odisan miwin asu oho mu mene fosine utam wowo ohovi ova mene idiom yor ewei evonu itany evome deroinum itany yor ewei evo edokoma mu itany yor nu eva medero inum yor iyor nu iyor ikienu owei ofiehine okonn ubow bekein mina nu ova me mene iyor eyervrite arara nu evo me der inum yor imu ayaneri ututu evon ubow bekein evoderoinum evo nu okonu evon itany yor evome der inum yor mi na bekein edar yete okonu mina mina nu okpasi nu akiyo dis akiyo ubite imo ayaneni ikpola ebine uboyor ubow yor krese me mi kpeeina ovrowei vro ma mu gidi ubownu imu ayaneni ovome der inin yor yaw itany you der inum you iyany yor mi dian mu iwin aki okove muder inum you okomu voma mu kri yaw iyor mikowo inum nu igbulma hine nu idiom mu ihoho me diya enikre ederima idiom ihoho iyin inum mu kpeya okpeyite mu yw yon mu iviom aki oder ubotutu mu kpiya. <hesitation> ubow nu oteni vi nu modiya udoko ma mu muvon amin nu ivoyi mu var der idiom ihoho yor ke it out mi voya iyan ikom mu kie utamu uwon idiom enu ikoli nu em me diya ka eni me suna me sun ikikre ma- a mete virese esun vre sete nu nu me der ubow tutu eder siyete mekre dera evo evon ibiiany nu ibite evome dera evon atum evon ipoliya udi- idiom nadu miyaw iyor miko mena iwimc idiom ikoliona nu ovon ibilany bibi atum nu kro ipoliya evom dera yor oyor nu diomu sume ehiine ovon iyor mu van mu diya mu iwin awei ka mi yaw iyor mikowu odisanka iyaw iyor mikowo ohurnu ekoto ohor iyaw iyor iyor mikoyo udair kro yaw nu ugu oyon mu ivomdu already ma inum mu dera yor iyina inum nu odite inum yor ubow dein mu otam owo wi ovreste <hesitation> soso mi kperi nu oweivro weivro omo odegineye odegina ayaw osinomo owei nu ododero inum ovonu ubow nu ikpe baw der ova der inum yor ma mu iyaw iyor ikie oweivr. Iyaw iyor ikie uvaii yaw iyor ikie utainy yor ewei nu ogbanke me der inum, ubowunu evaime der inum yor krese ubownu uvai nake me kuto ewei yor banu ubene abow ka me kotu owei na, oderimu dero inum yi der inum na ubow nu ovumu der inum yor krese oyor ubonu ekro yan kperke mekieyo teyi owwi mu deroinum oyina yaw umene yaw kie oweiyor ohovi oweigor oder inum yor oyor ubowunu ini owei yor inum me mene ekotunu oyei nu odota mene nu kpeke me kie yor mu iwin abow umene nu kresi eyan idiom nu ewene der mu ihelasu iyin idiom mu wane der mu ihelasu utudi kro mu koma var dera mamu keklewa bainu ikpe komu yaw iselebem baw nu ikpe komu yaw ubuwan mu yor na oyinu ubuwan mu yona okro youn kilesan ma ikro diom mu no isi lebem ikro kel ma iyor nu ikro dir te ofiehine inum nu okro devi imene krese inum mu yona yona yorn mu konu iva kpen okonu younan ma mu owei nu odin idiom yor owei odevima ina adu idiom nu owei mu diya soso enatu mikoto mi baw nu mi abow abow awei odesanu. Awomo usaweiye nu ekotowo mamu yi der inum dio towosi iwinwor der mase iwin wor ohor vi uyaw osenkem okie inum mu dera ma mu ayoiw odianke iyor ikie ewei nu ekotumu ewei nu me di idiom yor erutu soso mi kpe kpini mi womu ta inum mahineka ta inum machine yor tosine iwin yor ohorvi wa mahine uboonu eva meder inum yir oho uder inium yor ma mu ewei ewane dii idiiom spor koye okove edar mu iwin yor okonu eya me mene idiom yor iyor inum mukro mahine okonu odian mu ohahina donu me mene idiom yor donu ewei emene vresete nu edevayi wola okonu evo me mene idiom yor ma mu ikpe kpilem imaki dian muivom uder inumnu ikpe kpelem abow dii mina nu ekpete ubavi nu uviti mu tulwo uda der inum yor amin iyi amin mi towa, ikpe kpilene imaki jamu ivom ubuwan yon ubuwan yor konu ikpen uta der nu idiom nu ikpe kpilem abaw ikpol ewei me diya ma uyaw te kpete okiet iwirri wo enatu wo nu kro utainy woka ekpete mutula ma me dukomamu under inum nu ekpem okonu ewei me diya <hesitation> Tuwa, tuwa tuwa eyar te idiom you eyevekete ma mu dokumu ikpe kpelem ivom ivom idiom ubow nu owom idiom mu derayio kre se ohor mu der inumdu so so, yaw oseekem kie inum nu mu derayo der ubovi kpeye idiom yo yorn amin nu isom youn ubuwan nu isom youn ebiv nu isom youn iselebem nu isom inum mu me ne me ne youn okonu ikpe ba younami komu wor bamu derayor youn okonu ikpe ba yournam iyoun odianke ikie ovro owei vro amin eyan adowe nu amin mi vora eva der idiom ekietu ewei amin yor mi vora ova der idiom okien ewei ma owei yor mo diaka ma ifainy nu ka mu kio yi <hesitation> becaus amin yor isom oko me var derinum udokom mu von amin na mu var der inum ma mu der ma- a amin na mu dera yor umenete amiin yor owune sete nu dera inu me youwaka uderedo ma umene wonete nu ewei me yowa oyor ubonu ivar nu igrin soso mi kperi nu owei vro owei vro Iwin aweiyor iwin odesan nu asi no mu der inum do yor egi kiene iwin wu woka to doi amin to yonu ne osama nu osom okono mu der idom yor midu ewei me der mu okpei ka emon wo duo owei na yor idiom na nu mu derayor ma nu ofoma yor yor ubonu idiom yor ka itori udokoma mu mu yor nu ne araria nu ivowo ovan mu der inum du me dokoma mu inum na mu derayor ka iroyi voyi duma du amin yor ka isiom do okova dima idiom yor ka inumi imomor ukro bevei ke te idiom ma du idiom oyaw yon me nu dow iyite inum nu iyute odi iyakie te ifainy wor ifany wor dumo sire odi kpei ikpom nu oginese idiande mu iwini ina nu imomor mi barayor inun ikro der ofiye hine nu ominowei okro mu diya amin nu kro vor ikor der oteihine nu ominowei soso mi kperi nu emi enatu ma mu oum oyi owei mu kpen mase iwinor mu der inum yor ubow vi inum nu ekotom iyon mu iwin akimu dera der inu iwin akimu dera der inu yor ubovi ma mu okonu eni me diya yor iyaw kie owei vro yor iyaw kie owell vro weivro mum dera iyan ubow ubow inum nu ovon ikpekpelem ovan mu dera ikrini inum na ovon usuo va mi dera ikrin <hesitation> ikobro ovamu dera ikrin idiom na nu em ema ahine mu ubow onumonem ateribo. Emahinese eni enu obiye enu ovia ina nu ewei na eyein nu emi edeyi mahine enuekein neni iyi inumu iyin idievi oko nu mu va derinum ma mu enu ekein vivi ka esene woyor okonu inam nu abomu iyom eji nemi enu ekeineni ma tubo oweri vro oseneyoy soso omo mosiyor omoviran mo odeyina innderiya ijeke omomosi kpei ijaki omovitam kpei inum deriya ijake osinumo kpei inuderiye ijake onumo kpei owei nu ekotom owei mu wa der inum inam doku me owei nu ekotum owei mu deru inum ofowsene iwinu oder inum nuikpe ba diyan okon ewei me diya nu mikro yaw odianke mi kei utam wor omosi na mu bowa omomosi na odon iyin inum nu iyaw mu iwin inum nu odee iyi iyor nu imenem nu omomosi na ova mu bowa omomosi na mu seminc mu otiye awiye ifainy nu mo kwe kru mru iyinu inum nu oder ubonu ovä der yor nu imense dor iyainy yor obu wany nete du owei yor utate mutei du ifainy okwete kruuu du inu otie mi wola iyite amin kpei iyaw nu ubow nu woyor uve de inum yor iyin soso mi kpe kpe owevro okomu der inum yor fosine iwiwor oha va der inum na Odianke mi kie utamu wo iyor nu ku me mi yan okome duko oná nu mina <hesitation> avirivi.